Cuuhon kam naftira e bawde muuɗum wattande paɗal e hakkiilo seese seese nder pewri e yawnde kadi Ngam taa torra taa nanu naw ɗum, taa won wakkati.